Obuyingo bukasa ibukakalha ahabwa esyasonga esithe syamuthina mughuma. Esonga eyokubanza, ghukabya ighukithunga obutheke. Obutheke bukayithayisibawa mwesyasente kandi isighusithe. Iwathunga abana abakalhwalha kutse abakayithagha erisoma, esyasente isyabya isisyendibanika. So, obuyingo bukasa bukakalhamu ahabwa olhukwamiro olho olhwaghukathunga, ghukasa ghukakulha.